El pograma me saca pistas incultas a tentu de sitius próssimus i se gasta diendu tras delos mapas i acertaíjus que salin ena pantalla.